<hesitation> نخير تكون عندي القدرة على <hesitation> الانتقال من بلاصة لبلاصة وحدوخرا تمتم، علاخاطش هذي تفتحلي فرص كبيرة يعني إذا احتجت نكون في بلاصا تمتم نروح. نربح نربح الوقت، إلا كان <hesitation> كان مشكل تمتم نمشي باش نحله، إلا اضطريت مانكونش في هديك البلاصا نروح.